مو نوع معين يعني لكن أني أحب الموسيقى الهادئة عموماً. <hesitation> اكره أنا الصخب. اكره الصوت العالي. وايد استانس يوم يكون كل شي هادي، و كل شي بسيط و جيد عالاذن. لكن <hesitation> الزحام و الصخب و هذي مو ذوقي.